जगह जगह शब्द सुनने से ही हमारे मन में अनेक विचार और अनेक भावनाएँ उम्लाड़ती हैं। ये शब्द सिर्फ एक स्थान को दर्शन तक सीमित नहीं है। बल्कि ये हमारी भावनाओं हमारे रिश्ते को और हमारी पहचान को भी प्रतीक है। जगह एक भौतिक स्थान होता है। जैसे एक घर एक शहर या कोई खूबसूरत प्राकृतिक जगह। जो वो स्थान होता है जहाँ हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पल बिटते हैं। जहाँ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और जहाँ हमारा दिल सुकून से जीता है। इनके अलावा जगह हमें संवेदनशीलता और दुश्ताओं के प्रति समझ को भी संदेश देती है। जगह कोई मामूली शब्द नहीं है बल्कि एक गहरा विचार है। ये हमें खुद को समझने दूसरों को अपनाने। और अपने जीवन को संतुलन बनाने की एक प्रेरणा देती है। जगह से हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि वो सिर्फ एक स्थान है जहाँ हम लोग आराम करते हैं। बल्कि जगह एक सुकून है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण यादगार होती है।